Aaa moruveze rwandje rwakauriri tjimbihena tjina tjimeungura mbatokutja mutu mbekurisiwa mama ngwendjikurisa wendjikurisa mena rokutja handje oina ya tate okutja mbekurira puno vanatje ovazandu nomasa otjimbekura noviungura mbi vyo kupika ozongombe vyotwako zongombe ovihako okutja tjimbiri muno mbikaa mbirimuna ameungura oviungura tjimuna imbi mbiaso kungurwa ovarumendu mbipenduka rukuru muhukomunene ekondoroka ondjiwo okutara kutaja pepi ondarata puyapoka pepi rumwe pupehitira ozombwa oku okupata ovitoto mongandaa pepi okutaa kutja aahaa pona mba mutu ondjiwo yatopoka maiso kusamendwa oovina mbmbiungura moruveze rwandje ndumbiri uriri mbiungura oviungura mutu ovandu mbivevara tjimuna oviungura vyo vanatje ovazandu nao mokukura eenangari mbihepa ozongumbiro mutu mbaheruka korutenda mara mutu oongo ongomekurisiro kutja mbekura punoo omurumendu nguri tate hiyaheruka korutenda uriri posia oviungura ami tjiri mbimbinonyune navyo, oviungura vyokusekama okondoroka otja aahaa imba ondarata yapoka okutu ooviungura mbimbi nonyune navyo tjinene uri, oviungura mbi vyokuzika mbi uriri mbivarwa otjoviungura vyo vakaendu uungura ingo kutja ae vikapite turye tukute uriri aa kaviungura mbikara komwinyo kako posia oviungura imbio vikukutu uriri aa oviungura mbitjata nomasa uri iyaa ooviungura mbimbasuvera.